Nja ñuu ndayachi ajan njamana mana'a ndaka i iin i iin costumbre njakaxada há ka kandai nuu xuva'a ndevixna chi kuanda xama'a xhian yii ndé njakuechi tunga kakan xuvachi nukan inka nundichi chiakande ajan ja'a kuakoninda tikixnda nuu xuva'a nuu xaxana no'ó deyukunja ajan kakuni ndaja njamana nuyó nuu xava'a ndakon naka ino nokuakaon ñoo maoya ajan njika kaxa'a ñondachi njama'a ndakanuyua te ono kanaxkua njadava njadajande kaxkuate njandax kuandentany xa'a mandanga nuu nujan ndaga xhinia chi nunanate ndaxagate onuu kanjo ñaivini nanote manguu ino kanja kuu iin nideeyikuan oha njakoin tanda mana'a ndajanu nujan xavija njaya'á.